Yandepuerevaera <hesitation> yanderete <hesitation> jatangatu i supe aniarako yande <hesitation> yarete ipitu ñanoi jaema ikavi jeta i yau ndimboveyave, ñapua yave, kuarai mbiterupi ani kaaruyave